السن بتاع الابتدائي طبعا، الواحد مكانش في دماغه اي حاجه وكل <hesitation> همه انه يرجع من المدرسه يتفرج علي التلفزيون علي قنوات الأطفال واليوم يخلص يروح المدرسه تاني يوم يلعب، ويرجع مفيش في دماغه اي حاجه غير قنوات الأطفال وهكذا، كل كدا كل يوم مفيش اي مسؤليات مطلوبه منه